Pi Viaggiari suli nta un paisi stranieru bastassi sulu nun nociri a nuddu pirchì ogni paisi avi li so' tradizioni e li so' costumi. A parti chistu pi viaggiari suli avi a essiri puru na passioni pirchì nun è semplici stari nta un paisi stranieru. La sicurizza veni di la nostra volontà a rispittari li reguli di l'autri senza tanti cacaticchi.